Ël meis pasà sun andait ën Ligüria, ai tribülà a arivé perché ën mes a le muntagne <noise> ch'ai düvü traversé a i era la nebia basa e savìu pa ëndua andazìu, suma stait ën pruvincia d'Imperia, a Albissola, Noli e Borgio Verezzi, ën la matinà fazìu cuat pas s'ël pais ch'al e vizin al mar e pöi dopu andazìu vëddi la part pi veia di pais